On la ka bin niakale nox ne xnaꞌ ka lano ogalli xano nox niaga lligontelo nilewen gan biana ka ruale na xno ga tu xbogan rakwan mal eiti bxotogan ni kwan llixix diikaꞌ xinladika ni kwa na miento ka mieti xin xito la mieto mie don la xtelogan nakan lei xnaꞌ diikaꞌ niena wa le xliab akandika tu miaka takwanr mie ni wate lei xnaꞌ diikaꞌ gon llal kan lokan xnaka lo chi waxa wa loi xnaꞌ la niile wa lei wencho ax to lob kania ka wrrakan na ni miti kadigan